अगर कभी हमू से जू कढ़े ची वेमा खांडो फुके जांदू अर जु खांडो ची वेमा चिपक जांदू ता सबसे पेहली हमुन जु ची कड़े ठंडी कन वेगा बाद जू ची हमुन वे कड़े मा गरम पांडी ढान फिर वेमा भांडा साबुन या बेकिंग सोडो इस्तेमाल करी ते वेते छवाड दयोंड फिर आधा घंटा बाद जु चिप्क्यू खांडो ची उ नरम वे जोलु वेगा बाद हम वेटे स्क्रबा द्वारा द्वे सकदा।